Ae dole'on ɗo kam latta doka aɓurna shuɓɓal himɓe ɗuɓɓe hado himɓe seɗɗa, ngam shuɓɓal himɓe ɗuɓɓe hollima komoi yiɗe hunde mai amma to himɓe seɗɗa'on awawata